एबे जो माहिने बी ए अगियाक ता ए जनवरी, टैब आओ फरवरी ते टेटके बाद आओ मार्च। इसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ते अगस्त तेई सितंबर तेई अक्टूबर, तबे एओ नवंबर तेई आओ दिसंबर।